الأسئلة لنقدر نسول أولا: شنو هو مصدر السعادة الحقيقي؟_x000B_هاد السؤال كيعطي فكرة على الحاجات اللي كيعطيهم هاد الإنسان أهمية، واش لأمور المادية، ولا الحاجات البسيطة بحال الصحة والراحة النفسية. السؤال الثاني هو: كفاش كشوف المرا في منصب سلطة؟_x000B_هاد السؤال غدي وريني كيفاش كيشوف المرا في المساواة وفالتمكين ديال المرا واش عندو نظرة تقدمية. ولا نظرة رجعية